Magna kiraro fito ah: eh telo tenisy, raiky kiraro misingy ,de raiky bôty, da kapa fisika an-dragno toa ny ambogny de izay avao.